Eram tan no daratit napanop it era. Aus ne danga pano pet, bebatoan osa, mereken osa paui makasi sosopen tana toan. Takasi takasi daka put kekei ne omait taka-an, mane omain avere naparo ven. Apan matau ne tan omain takan, oit aine taka pau, anume daka put kokovenoven. Avere omain puran, oiran bara netom ne avere pai dukau tonen paui taka nera wan tan, manap tan avere kosi. Nga re oven. Kenep pam kanip pam danga papaiet ne intan ne osa. Osau amisin marekop patai.